Ma ventarìa vëdde prima d'tüt l'autëssa d'la tur, pöi ën la zona ën la zona che sun, magari s'al e ën üna zona ën po dezertica al e a sarìa pöi ën cazin, se ënvece a ie d'ca o cuaicoza ch'a s'pösa ciamese aiuto, magari vëdrai dë fe cuaicoza, se l'ai la pusibilità d'avisché ël fö, fe ën po dë füm o o fë d'rümur a dipend